number tokkchi sunn hartokk won tokk dhagariftii won won laam hithathu tokkthuyu dhub wonthuun won akhan thii gargar basith aminen ashiria tuun yaani ashiria yaani waq ghudio dhariftiii waq ghudio tokk hindhalene Wala hindhalenea dhub waq ghudio tokkothuyu namuu isiumne isithum inamaa khulii umeee dhub ashiria akhana dhagariftii